Ho zidayizimu hɛna a izarayɛl ba'a ni nɛ oyi ro oma dɛmu ho bible wara bun ho kuranɛ yan wara bun lo ba'a ni nɛ ba ɲure mi dɛ bawe we invansion na cururu mu wara ni ho kura ho kuranɛ mu wara ho bible don ba wara yan mimi de